Zahay ty eto zane, ty isan'ny fiagny eto, ty isa ty fiagny eto zane maro na andrano mamy misy na andrano andriaky eny misy de saritsy amako amizay ty handeha hamantapatatsy ty hoe izao mety ho izao, na mety ho izao isa fa i aloha tena maro maro tena maro